Wisaa kaa ma a yehii ammbasadu nii walla konsila, walla hannde linñe aɗa wadde demande faa keɓaa. Jon kaa leydi ndi kaajeɗaa fu. Won leyɗe won ton jon kaa ɗi mbaawɗaa heɓde e liñ. Won yogaaje du so wanaa njahaa ambasad too walla hono no mbiimi nii konsilaa muuɗun.